راح أجوم بتخطيط دجيج واج و أجمع معلومات عن المنظمة، وأستخدم هوية مزيفة و التظاهر كأحد الأعضاء، وأراجب تحركاتهم وأجمع الأدلة، ومع فريجي سأعد خطة محكمة للجبض عليهم في الوجت المناسب، فالآمان والذكاء هما الأساس، ولازم نكون حذرين.